די וועג וויאזוי פייגלעך רעדן איינער צו די אנדערע איז דורך נוצן די קול ווי נמשל א ניגון אדער א רוף. אויך האבן זיי א ספעציעלע אלארם וואס זיי קענען נוצן צו רעדן צו אנדערע, אדער ווארענען אנדערע פייגלעך. און אויך איז דא נאך א וועג, ווי צום ביישפיל ניצן די קערפער.